अपनु व्यापार शुरू करन का खातिर सब सी पेली एक अचू इदिया सोचा जेकी बजार मजी मांग हो। फिर एक व्यवसायी योजना बनावा जेमजी बजार कू लक्ष्य या आय कू अनुमान सामिल हो। जरूरी लाईसेन्स और पंजीकरण करवा, और पेली छोटा एस्ट्र पर सुरू क्र। ग्रहाकु सी फीडबैक ल्यावा और सेवाओ मजी सुधार करी ते ते ते बड़ा विस्तार पर कारा।